Ny toetr'andro a Aostralia agny zany e da miovaova araky ny faritsy. Ny avaratsy any izao da ahità toetr'andro trôpikaly izay tena mando; da misy koa anefany toerana sasany izay mafana sady maiky.